नाइजीरिया को इतिहास विविधितापूर्ण हैगो। जिमे परंपरिक आफ्रिकी सभ्यताएं ब्रिटिश उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता संग्राम शामिल हैगो। नाइजीरिया ने एक अक्टूबर उन्नीस सौ साठ को ब्रिटेन ते अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लाई। लेकिन एके बाद भी देश में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षन को दौर जारी रहो। उन्नीस सौ सड़सठ से लेके सत्तर मा युद्ध भाओ। जहां बियाफ्रन क्षेत्र ने स्वतंत्रता की मांग करी। ई युद्ध मा लाखों लोगन की जान चली गई। स्वतंत्रता के बाद नेस्सेरिया मा सैन्य शासन और लोकतांत्रिक सरकार के बीच संघर्ष होत रहो। उन्नीस सौ निन्यानवे मा नेस्सेरिया ने लोकतांत्रिक शासन मा लौटन की प्रक्रिया शुरू करी। जिके बाद अब यह अफ्रीका को सबसे बड़ा आर्थिक और जनसंख्या बालो देश हैगो।